बादल लाग्याको आकाशको बारेमा सुत्ताखेरी मुलाई त कस्तो राम्णो महशुस हुदो छ । त्यो अच्चमको पन लाग्दो छ । त्यो आकास भन्या का होला कसो होला जसो एक खाल्डा जसो मात्रै माथि हेर्यापछि देख्दीदो छ भन्यापछि अत्या बादल लाग्यापछी यसा ठाँउ ठाँउथी यसा घर जसा कसाकसा देख्तो छु म । त्यो देख्यापछी मुलाई चाइ अच्चमै लाग्न्या के त्यो क्या होला कसो होला त्यो भयाका त्या भयाका ति चिज क्या हुन्ना जसो लाग्दो त्यइलाई गैखेर यसरी छोप्नु जसो पन मुलाई लाग्दो छ । त्यो बारेमा अब झिक्कै झिक्कै म कुलाई केइ था छैन तैपन त्यो मुलाई चाइ राम्रो लाग्दो छ सब भन्दा <hesitation> त्या गैखेर बस्नु त्यानी उड्नु, त्यो बादल एक ठाँउ बाटी यसो अर्को ठाँउ गयाको धेक्याका बेला त्यानी बस्नु पाया यासो यसो क्या क्या हो क्या हो मु चाई सोची राख्तो छु । त्यइको बारेमा झिक्कै त था छैन मुलाई तैपन तेल्ले अझिक्कै झिक्कै बादल लाग्यापछी अकाशउणो त्यइ आगासउणाका बादलले अब मेग आउदो भ भनिखेर अहामी महशुस गद्दा छु । आज त बादल लाग्याको छ, आज त मेग आउदो भयो की क्या हो पन मुइले सुन्याकी छु । त्यो बादल हेद्दाखेरी झिक्कै राम्णो, त्यानि बसु त्यानि हट्न पाया कसो हुदो छ भन्या जसो हुदो छ भन्यापछी त्यो जैदीनि बादल लाग्दो छ त्यइदेनि ठन्डो हुदो छ । घाम लाग्न पाउदैन त्यै भैखेर यो बादलले शान्ति पन दिदो छ जसो लाग्दो छ ।